An karazagna saosy le haiky <noise> saosy sômaty, saosy tongolo, saosy vinegrety, saosy kirio, ketsaopy, saosy sôja, saosy laôko, saosy besamela.